Unəm va̱ ɗyáng iya̱m á mi pa̱ makmak, n ɗyáng iya̱m ka̱ tətak pa̱ makmak ka̱ she ntəm apambin te, ukəka mi ka̱kul pa̱ n wóng uyen mma pətar mi byét kà̱ mbyál te, n wóng ka̱ she awuwo te uwà ɗyáng igá iya̱m á mi pa̱ makmak iva̱ na ká̱ nda ta̱ te kà̱ nka̱mshe mi ka̱ she ntəm apambin va̱ ta̱, za̱ ɗyáng iga iya̱m á mi wa nnyi mpə́k iya̱m nrì, za̱ ɗyáng iya̱m á mi wa ntəm acha ka̱ she pambin te á ma pa̱ ucha á ka̱m mmà̱k ku uwanwò ka̱t. Za̱ ɗyáng iya̱m á mi wa ntəm acha ka̱ she pambin te kang ucha á yà uchar upwómpwóm ka̱t, za̱ ɗyáng iya̱m á mi pa̱ kang ma nəm ìkum ko onəm ka̱t, za̱ ɗyáng iya̱m á mi pa̱ unəm va̱ ji ɓu pa̱ kpaktak te kang wa ma̱n wa nyám nkak ishi á na ka̱t, za̱ ɗyáng iya̱m á mi iva na ká̱ nda ta̱ te mma mi kà̱ nlə̀p ìkuksok ko mi chen ko. Iya̱m ivəngva̱ ukəka mi ɗyá̱ng á mi ka̱ she pambin va̱ ta̱ te, á mak byét, á yà ká̱ nkung ka̱t, iva̱ mi kung pa̱ ɗəp te, mi re aga aɓuɓwo ka̱ ta. Iva̱ va̱ va̱ ɗyáng á mi te nna ta rak pa̱ nnyám mma̱n ôwan mi ká̱ n yà pa̱ ń yà uyen upwómpwóm ká̱t, ká̱ yà pa̱ ka mi yà uyen uga mɓúp iya̱m ko onəm na pa kulúmkulúm ka̱t. Pá ɗəkər tə <hesitation> n nəm iya̱m iga kul ishi mi, iva̱ na i na ngga mpyàl á mi ka̱ she ntəm apambin á. Ukəka mi ɗyáng iya̱m á mi, á ɗya̱ng mpə́k ìyu á mi, ukəka mi ɗyáng mpə́k abai á mi, ukəka mi ɗyáng nshim ìsoməng á mi, á nak ká̱ nda ta̱ te iya̱m ta pa̱ kpaktak, mi shim ìsoməng shim, mi pə́k ìyu pə́k, mi pə́k abai pə́k, nna nak te ńda ta̱ te, mi pə́k iga ìyu ta pə́k, mi pə́k abai va̱ ta pə́k kpa, mpəpar te nɗyáng iya̱m ka̱ tak ánàng mi, unàng mi là pa̱, nɗyáng akasuwa ka̱ tak á nàng mi, unàng mi ɗyáng akasuwa á mi, unàng mi kulúm te uzi i kàn iya̱m, iya̱m kəri ka̱ she kasuwa uzi i yáp ká̱, te á nak mi kpa nnyi akasuwa mi nəm iya̱m a ji mi kpa, mi yáp ko. Mpəpar mɓa ka̱ tak inok ka̱ tak ngga̱ɓa̱n nnap nlà inan va̱ ta̱, tak inok ga ngga̱ɓa̱n nnap nlà inan ta̱ te, ka̱ tak á nkpanggang mi va̱, mma mi kà̱ nnəm inok uza̱ ka̱, mma mi ka̱ kukum te, n ɗyáng iya̱m kpa ka̱ tətak, uza̱ na nkám irə́ng á mi pa̱ ka̱ she inok te ɓu yà ká̱ nrəng nnap ka̱t, ɓu yà <hesitation> ɓu re ìgwak ɓu pa̱ yàk, tə ɓu nyi iya̱m ivəngva̱ mma ɓu kà̱ nnənəm, kang wa yar ishi ɓu pa̱ mma ɓu unəm ro ka̱t, a yà pa̱ u yar ishi ɓu pa̱ mma ɓu unəm ro te ɓu nyi iyam va̱ mma ɓu kà̱ Mumwo ka̱ she pambin ka̱t, á nak te, n ɗyáng ya̱m kpa ka̱ ta̱tak pa̱ makmak, n ya nkam irəng ka̱ ta̱tak pa̱ makmak, pa̱ ɗəkər te va̱ là pa̱ unəm á yà unəm uga mbol awó, ka ɓu yà unəm uga mba̱ngfu ka̱t. Ɓu yà ká̱ mba̱ngfu ko onəm te onəm i dát ká̱ ɓu ka̱t, i nak te, á ma pa̱, pa̱ ɗəkər te kang i yà onəm ovəngva mà mba̱ngful á yíl ka̱ she ngá nzhi yi ka̱t. Á jwák chit kpa ka̱ walàng ta̱ iya̱m nrì yà ka̱t, onəm i ya unəm kà̱ mɓa kà̱ mpək iya̱m nrì te i yar i pa ka̱ vəng aya̱m nra kang i təm nnap nnəm ta ma ka̱ she yi ka̱t, na